दो हज़ार अठारह एक बहुत यादगार साल रहो हतो जेहि साल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी करी हती। जेहि साल की दूसरी घटना जा हती कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलान को केरल के सबरी माला मंदिर में जान की अनुमति दायी हती। जेहि साल इसरो ने जनवरी में पी एस अल वो सी चालीस के जरिए सौ वा सेटेलाइट लॉन्च करी हती। दो हज़ार अठारह में नीरव मोदी को आरोप सामने आओ हतो। कि नीरव मोदी ने पी एन बी बैंक में ग्यारह हज़ार करोड़ को घोटाला करो हतो। दो हज़ार अठारह में ही सऊदी अरब में पहली दाईन महिलान को ड्राइविंग को अधिकार मिलो हतो। थाईलैंड में एक गुफा से फसे बारह बच्चो को उनके फुटबॉल कोच के सहित सुरक्षा से बाहर निकालो गाओ हतो। दो हज़ार अठारह में ही बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट आई हती। इन करण से दो हज़ार अठारह भी एक बड़ो यादगार साल बन चुकों है।